Vatosôa le haiky <hesitation> maromaro izy akato <noise> varahigna, vôlamegna, emerôdy, vôlafotsy, perla, diamagna ah, safira ah, vatomainty eh, rubis.